<hesitation> Kôfa mandin̈iky fanjava may mey ndreky izen̈y za. Midika lafety misy misy lafety izen̈y izen̈y antiny izy iôkô karà ataôny lafety ny asa. Avy eo efa ao àby izen̈y pantekôty karà kara izen̈y bôaka tônga anaty jerinaka.